Ireto avy ireo zavatra hita amin'ny kiraro amin'ny ankapobeny. Ny vodiny, na ny talon. Ny vatany, ny tadiny raha misy tadiny izy, ary ny latsin-kiraro.